Aka sikuyani nachunii nekwanza konavukiree. Koo siku nashine kintu ikeraa sawa nishana namani sana kwanza konafumiree maanikava akanswali kane, na nikakingira bafu maankavaa maji maanikafuna na mtaani. <hesitation> ushane mfukwi ndeenina kaelfu hamsini au nodundaa, huonova nashangaasii huyumaka nasiko nijote amuodunda sunaa utange natee kahela mfukwii hao, <hesitation> kotumiree hao, nokovaa supu yakoo nkuu nachurichuri. Amani saana yaani maaukatuliaa menziyaa amaukikalaa ameekesaa, maaukafumaa! Maa ukiingira mtani au kwanza koufikeree puliteboo yaa! Bukubuka chapayi chapa yoo, <hesitation> kwahiyo nokatele maaukashuka kwanza nalola nowere kiyoyozi. kikalaa haoo kokulira muda muhiha sana nukatiree ukatanga muda wa ni umso msasi asitofikiree huu. muukafuna maaukavaa msosi wako, maankatulia, maakanamechi maaukangire na kiwanja nachiki mechi nijole kendilea. Maankatulia au! Koufumira hoa, tangua kokunaboo wenaukingira kwanza nasakira nani hao. Nafurahisha moyo kwanza amautitira moyo, ujenifuma hao, kayii wirahao, deutatula denkasikilizia upeopo liajii mazingira nijolee aukiree. <hesitation>